Ɓettirgel njuuteeki nafata ko anndude hakkunde nokku e nokku no foti njuuteeki, wayno ɓalal malla nokku ngam gannda njuuteeki mun no foti.